Ndikkinami mi majjita dow mi fiira ngam to midon fiira do wawan himbe tokka laarugo am nden bo himbe laaran wakkati mi warata be wakkati mi dillata amma majjutuggo midon joodi tan mi majjitam mi subbita haamiyidi.